A i zavakanto alôha ai hitako fa mampiala voly ôlogno raiky zainy de igny koa ahafahan'ologno raiky magnaboàka le talentanazy ahafahany mivoàtra hoe ty raha anagnako alato aboàkako ty fa tsy raha avonivoniko agnatin'ny vatagnanahy akato foagna, avy eo koa igny koa mampianatra ôlogno mba hahay hagnaja ny hafa, hahay lasa môdelin'ny fiarahamonigny koa.